मोए तो बहुत सारे विद्यु‍त उपकरण के नाम पता होंगे। जिमे से कछू तो जे होंगे पंखा, बिजली का पंखा, एसी, हीटर, रेफ्रिजरेटर, पानी गरम करने वाला हीटर, बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, चांदनी, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन। लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, गणनायंत्र, साइरन, स्मोक डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम, बिजली मीटर, सोलर पैनल, पावर बैकअप, वेल्डिंग मशीन, वाशिंग मशीन। मोटर पंप, लिफ्ट, टीवी रिमोट, ऑडियो सिस्टम, हेडफोन, माइक्रोफोन।